طبعاً من الضروري ان الشباب تشارك في الأمور السياسية بس طبعاً كلاً على حد علمه <hesitation> حيث بحيث ان كل واحد يكون له الأراء الخاصة فيه بس تكون أراء إيجابية <hesitation> و أراء -أراء بناءاً على دراسة وعلى توقعات <hesitation> صحيحة. بحيث إنه ما يكون مهمش وفي نفس الوقت ما يكون له أراء متخلفة شوية